बिल्ली काजे अधिवासे भासा में माँजरो को है। अपना मालिक काजे प्रेमभाव करना नुरेड तोरीका रहा है। धिरे धिरे डूला चमकाड़े, तेरे मालिक ती रगडाए, तेरे पेयर ती <hesitation> चिपकाए, आता आता नौगल पचल गुमे। सर्जित ती रगडाए, ने गुडूर गुडूर करना आवाज निकाले, मांजरा <hesitation> ने मालिक नु <hesitation> गोध में बोट जाए। इतरें छुटा छुटा जानवर, कीड़ा, मुकड़ा, काई भी मौरलारोची नांग उठाएन लियावे, अपना उच्छेम टकाजे। मांजरा ने मालिक नु गुडूर करना आवाज निकाले, मांजरा ने मालिक नु गुदूर करना आवाज नु गोध में बोट जाए। इतरें छुटा जानवर, कीड़ा, मुकड़ा, काई भी मौरलारोची नांग उठाएन लियावे, अपना उच्छेम टकाजे, रग।